Sayigna, ni mu kanraghi, mu la dackatighi, ma-susétighi i béna. di ndackatima di, nsucbumma ghunu ifé apartu. Dommatoma iwa gnéinté suckbuni sayigna gnaghma-su-mu dackatini fu mbérama. <hesitation> di nsusatine ibéna mu dicka ghontitighi wame nsunsune.

Sayigna, ni mu kanraghi, fu nahama mu la dackatighi di gnama mu la suckbuni ghunu ifé apart di nsusétighi ghunu ifé apart. Bar-sa. Sayigna, ni mu kanraghi, fu nahama nsucbumma di nsusétighi ghune ifé di nfuye. Gnaghma mu la dackatini ghune di ifuye. Bao-gnan-mbangh ikockma iwitine. Nkane mbhiické sayigna mu la dingi kanraghi, suckbuni ghunu ifé apart, ndackatima ngo yicknani di gnaghma mu la suckbuni. mu-sayima fu nahama ifé- ikockma bangh iwitine. Domatooma ni ikaye gnébma, iriisime. isaana idick go. Jani inansi gniti, buwo sayima, kotolma mu buwo buru isucbu isaana isighine isaala gniti. Wii mamburama ni- irin- idick, sayima ghune mu gnanta déye dackatine i mamburama fo isighine. I kan-kama isuckbuni isighine. Domatima mu gnanta dhi fo thoppoto. Bari domatima fii fifo mbura rinsi, niiroma itéde ignanboni. Koctu kar domatima: gnéne né arinsi. Nr-domatima rinsi, monkama la mu dick. ni mo domatima su- mu- sinjé, mu domatima la sinjé. Ma mu kus so mbéghine, mu dimo béyigine nfu sitini a dighima. Han wunawo- wune- wan- woré- déne ni iyick mmigna ifu kaye bhétalani, suckbuni, i mumu migna. Mine kama ni nkaye dock laghi, nfu kaye an dockewame nsu- nsaame nkoctu yicki n- n- n- n- nfé-nsulé, nlaa déye migna ruune, suckbuni, déye sayigna lusatini sighine. Ma nfé suudani suudé; dhi baté nsuudani- suudé ti fuune. Sayigna ma lacka déye- ka- su- suckbuni siighine, mu walatini. Nka kunsuma dan naa akaya agnode, akonome, migna la agnanta déye ruune, suckbuni. Sayigna a la déye ka suckbuni singhine, dhacké fu yabé nréghane kama gwar.